Tunnus, et tä mälo es petäq tedä. Tä om tõtõstõ aoh tagasi lännüq, kallendri jo näütäs nii. Aga kuis? Tä oll' jo õnnõ tuu pääle mõtõlnuq. Kas tõtõstõ piisas õnnõ tuust, et tä mõtlõs kõvva tuu pääle? Tä otsustas vahtsõst pruuviq. Tä mõtlõs kümme päivä tagasi. Ja tä omgi sääl. Tä om täpselt samah kotussõh, a aoh tagasi rännänüq. Kuis sääne asi võimalik om?